Ñég, ndu ubare uyaa, unloti ñég, alaante ugíma ñaa anan hi habad. Nda ahabadna hi asów, unan to jiiŋ wédi uñuw wiindi ma. Ndu ujiiŋ mo wédu uñuw wiindi ma, umanan ɓúr andaatu, ndu uɓúrma usów. Unúmma, utoma to salaba, ndu usalabma, agí ngi wiloola a bsúm ma. Unyaanti a bsúm ma, giinji ma fana gi gí ngi furi wolla, unfurigi gbúbatus uyaanti. Ndu uyaanti gi habo usów, unaman jéd, umanan sibir, ndu usibirma, unsibirma, agí ngi gfuŧaj gilli ma, ujanga gyósina, bsúm ma fana, ujanga gyaantina. Giinji ma fana hatíde, ginji gilli ma gi ma uyósi bembe, ujanga gyósni gsibi, gita golla gaaji ma a ginji ma gí ngi ginhódi ginan gí gihiiy. Ujanga gyaantin haj, umana bibijéd, uwosa, uto lot a gileer ma ujangama njiŋna.